Ogbe kah ham imzini tawodah kahm mi kea keani nterwodah mil terwodah kwam avoh doh sin nterfoh ntertah mah obhehung before mmi terwodah tin nzi zin jom eh nnang igbinogkpaabi nnanghor afranong hi rag rake teh beh kana mana eh be buwa mahn tarah gba gba sah beh ebibia kpenang kpen echina ororo eh nandoh onoh say mazi ma ntertah mahzima oderh ting ogbemwooh opiri nkaninkah mahn dear azain monoh shoh meh nnidima ndanghi beh bishi shi asah anah dey oham oh ndch si orangha ndihawasi kabi ndemah doh nden zain oh nguwa si ting nkukuh moh ohum nkasi ting nguwa gingh nni danghi beh bishi shi oden here kpanam onfonah ndah heh nza zah hey kpanam nsotohk kpenang kpen ohum bishi shi nku dim eh kpon okpon mah sahman omoh yeni moh tanodah ndimi che ndi dimi che bi shi shi ndimi koh ogbe dumor manya meh nmi jemi okah kwam nnah showa binah ku moh soh tuhk ovah moyin moh si soh bi kpa nni homehkpon npaimen nsieh kpon bishi shi ndim iroha sum nnongha nnonong bishi shi ochatohk obi moh cho ochatohk moh koh funah then nkaninka okawani duma moh fonah moh yin Mho woh wonohtohk bi shi mho cho tohk ting mho fonah mho yin he ezam mho zho pin ezam mho zo ozinjom bishi shi moh zinjom omoh oklo tewod mho bongha akoro saman moh osonga koro bi kpa moh jeromah oterah oka kwam moh jerohma mazima moh zho kho kho okpon kwe ddohk moh tongha amah tthan mbenoka kwam bi nah kho owong eh ovah ham gam eminsi marso amoh mho si manyah opiri nkaninkha annah or azien beh bun bhe bun buni kpa nsomein nrsa agbanya mkpa akwonizom kpenam. kpen mho zhum bom-moh ochuwarang kheri moh zima moh teword mho yeha oka kwam. okah kwam okho yeha moh noh koh cho-htohk mho chi cho tohk mazima mho kho owong mazima for ogbe wiradah moh kukuowong mhazima ogbe wiradah moh soh omein nsoh soh omien si kpa nkpuran gogbe kpenana kpen odey odede oh moh kpara rah tara azum kpamoh tarah ndongai moh dume chein anang kerehri shi shi mho zima mho wanna mho zho piri mhe bi kpa moh zoh reh mo kho zinima opiri ohum moh rey mhonozimo rah mho whe whot haa mho zim mazima ma aaaa so ogbe okho piri sah izuma man mho yin ozimama mho wuna okoh zini man ozini omein ozieni occa tohk kpenamkpen amon zini tara orangkeri moh kho piri ohuru mho kho piri okham nteword Ngba arankheri ting or mho kho gba heh zham mhono zini bhe mho yohk khotohk omoh hohk arankeri moh oho bi shi shi nnu seh akpon nnzini iroha nnogha nwo no tohla nwonotohk bishi shi shi mho chi meh chowha duma nku dinner asi nnogha nnong ntongha asimeh mho zima ozo-buah kham nchaden nbuchi before okar kwam onoh kwu ozo buah ogbowa gbo bi shi mho no kho ziri juam mho kuowong mho wamazi mhonoh kho chiwi oshini mho bro si ddohk iddah ah hamoyomina ah chiena mho oyomina kwo anohyomina ahamo ah wha mho chom kwo ahamo thok omoh khonemong ha khon oyerchnong soh azima feh a khonemong amha meh mazima mho demeho mazima so ko piri nkaninkha joh or nkaninkha johwiriwani onong kpenangkpen owha ohumkwe otawodah mho ta ta wo zah mazi ma obropri mha nkunika duma ddohk mho broh showa duk mho briuh tewod ddohk mho see aya yahi saman kho ogbe kwe mho zoh fonah moh zoh yin oyomimina pa man bishi ogbe kho daha te uwero-honong bhe yina beh ayanong oyominah kwo anah or azain bong azonehan bong ayin bong ahi ghera ra hi ting irwrahi ting ogbe wani ranghe bong ah fum-manda doh doh opiri aphe. aphe mba khen khen moh wha nkarehsua mhe kha moh kuongje moh kuwong si kpa mho chi nkpovu sumeh moh noh chi nkarehsuah mazima mho wha ha choa affa mazima mho wha ha choa affa mazima chua mazima mho chin ha fie dumah irarachi khe exam dokhide irarachi ke zam okho ka ora ra hi inni mong baa bi kop Amah shori he bi kpa ho iki kpo kpo so mahan folh suman kpong hey ha owoni zum mah ogbe dumanga ogbe kho moh teword moh to foh saman ha owoni zum oden cho ddolk ddolk odey occasen pay wuma acho moh teword moh temi ibhen ddohk moh teh tehmighe kpa moh hey kpong moh yawa moh yaya gbi kpa moh is macha nkhe khen mmi gba ma bi moh ya yawi bi kpa moh kpadi arang kheri chicca moh ha pay tin moh hay igbhi flarang ararari iki miena ddohk moh tewod ozum mando amomosi ha owoni zum. moh si manyah manyah manda kha azim kpam adey kham kpang bhe kha mhenya oda abira ahama oyomina obro ddohk tohk abra tarah meh ddohk abra gbau ddohk but achin khe okar kwam etaa kpong dokho hameh kho su ozum kawa duma but kha ham umi soh ozum because onnong beh bi igbimogkpaasi omoh bem buck hanam on soh zum kpenang kpen nsi owoni zam kpenang kpen odey arankhero ndehp owoni zum tin moh moh zoha anongh ovan a da agbara manda ama sah agbara ayo avah zoroh beh ha yin ha ho nshini koh ayin khoyoh odey who chamina omang owuna dongha bong a zohe han song ayin bong ayin keh zam kho yob odey bong aden onong anagho owudangha bong ayin kloyo owundangha bong ayin khoyoh bong ah dey okpongha nah soh manda anong afonah ayin khe zam ghe. ochaden top abong asi bong a zinjohm bong asin jom oh Mho zin zin jom bishi shi mho chi ochatohia forh onong ozinoh boheword macha onong oyeri eboheword moh chi chi bhi shi mho zho o obhongha akoroh mho bhongha bhongha akoroh bi shi mho jerah amha onong kpenangkpen ojerah amha kwe wani nfah obey owani nfah ohana mmha manda nnah mho bhobe bhi kpa mho zhino zho hey okpon kwe moh biroh kho gwah si mho gwah si bhi kpah omho bey opush amah faah faah mbo zho bha mazimaaaaaa. mho zho jai mho broh kho kpang nnam mho broh kho bongha akhoroh before opiri ogbe damanduma ochatohk okho bia mho choh ochatohk mho zho chinah mha amah tthan ddohk odey izadani moh soh si bhi shi shi mho teh-teh bhi shi shi mho kwhongha onong kpenang kpen idha hamoh omien khe zham cho abhenah yoho ayi khanumhe ahemoh omeineh omien mhe abhe ma zima mho zo kwo omien ting odey amien vah vah o odey amien hama o moh kob odey okho uma nah oyoh ozoha kham zoha he zoha zoha mhanda sa mho zoha bi shi shi moh zima mho zo piri okham mozho piri motor kho mho ziman kha eden oreh ayo bani amah rangha amho banny bhe zihi kpo kpo tin kha imi zini man mho zho kaha eden ikpo ikpo sabhayaro sidaden mho hiyah mho zo piri mho kworowong oshini eweh oklo kwo mho broh kpangnang ddotik mho so si igbe okyo oddohk ddohk moh osi mazima macha mbo si ochedenong mando moh si irongha fan suh mho si otongha athan Mho si whoo ttho wha nnah mazima okho piri ewhoma amoh yeri egbongha whu onong kpenamkpen oklu owung egbongha moh dey zina yin khezam soh aza roro chattohk oh ayin doh inah ani onong abra rah ohsoh klaho <hesitation> auah yin bongha zohehan bong zaa soh ottok kpenamkpen khezam mazi maa eweh ekla kha bi kpa awuna kwo onoh dhe owho nangha soh dhe ewhu faa khe shawhu mo kwo wong bho onong ku mo yin kho dhe mho kuwowong moh zi khawazi moh zoh nanghi igbmogkpaabi erima he bhe sah amohor igbi kpenamkpen amoh zah mando omoh sah moh rimi igbimogkpaabi khottohk kpenangkpen kho omoh soh anang maan kheden soh omoh nang mhan efa moh soh ozuuh khezam moh si kpenang kpen kibe kpenang kpen eden cho pmoh odim obua ogba gba kwe kham bi moh yini herzam ottohk wander vanny mhan ho muk joh manda uuni mhan hey himi igbim ogkpaabi kerong moh moh kpoh mamoh moh rimeh teh omo nang mhan efa ottohk pikpengkpen amoh omo si ah mando omoh doman onong mhan efa kiddihk kpenang kpen sa amoh si kpenangkpen moh yah gbin mah igbimogkpuabi khe omoh kanmah mhan osoh ottok kpenangkpen onang mhan eh soo mhandoh omoh si khe amoh ochedem moh yherehmong before moh terword eh ozum saman eworeh mohyerihe mong moh yeri afrahnong hey hirayrak teh bhe buwa agboba subeh avah kpenangkpen amoh si kwe ojiwanang mhan ojiwa nang vah saman kho roruk mho he onong kpenangkpen ha njom ozum buhk kpenangkpenha igbimogkpabi onangha moh yagbin whateh kwe ojiwa onang mhane and mando moh omoh seh ogbe kpenangkpen amoh zha odey woh osha wuh tteh tteh amoh za. Mhando amoh seh afoh soh eni si bi ayin akhora asoho owungh khowha ewhudongo allah fonah ayin mhando amoh moh seh khoyagbinwha ma-defe onong khowohizum khaeyina zam onong oboh teh amah yini ewho kpenanghkpen hayineh amah yin azo ho kpanyi ayin akwo wong agwonchika arongha bi fohd dumasum madi mi si mayah fold danyah echeh ranghe amah si ayomah ha fold soh asi ayomah ha fold soh oyah onyi hey ohumana kpenangkpen oje ha fold amah si feeh kpana kpana ayo akla bura abina akla bara wha beh kwozum asi matti timah feeh feeh feeh hunbeh but madeden moh roe heh beh beh bhe nah kuwoghe mhan mhan vah mhan mhan omoh si moh nanghe beh mho soh hok kpenangkpen moh nanghe bhe moh soh ottok kpenangkpen, kpenangkpen amoh si bi shi fonan man ekpa. odey bi dolik kha membah yiro ah noribi amah soh ottok or amah nangho ozum nongh abuagh bhe mah sozum oh anang beh bouah beh soh ozum forh beh nangho he zam zohum ohwun kowah ah zoh zoh ohwonkowah mazi mah areng edien cham edinima